ठंडा भोजन थें माइक्रो वेव मा पकोंण का वास्ता माईक्रोवेव ट्रे मा भोजन थें रखीक थें ये थें माइक्रोवेव मा अच्छा तरीका से सेट करियु चैन्दु। मिक्रोवेव मा टाइमर सेट करीक थें भोजन पकणा कू इंतजार करियूँ चैन्दु। माइक्रोवेव तेज सीटी बजोण लगी जौ त मतलब भोजन तैयार च।